Peybaa jooni, so diina, so leñol. Ko tawaa fuu, homo fuu ana jogii ngeɗu muuɗun e laamu oo. Yimɓe ɓee keewaa ko ceendaa ton e banngal laamu oo baawɗe muuɗun. Ayyo, ɗunnon yo huunde, hertaniindeɓe sanne.